Për cume al e urganizà la sucietà ëncöi al e impensabil ch'a së vieta la plastica perché n'uma da manca për ezempi se pensuma a tüti a le coze che mangiuma ch'a ven-u cunfesiunà al an da manca dë plastica e cuindi pëduma pa vietela, però pëduma fe ën maniera ch'a i n'a sia menu